nyɛrɛnyɛrɛyǝ láa yaa nǝ gukpǝǝ ka nyɩŋ mɨŋkǝ́ ǝmǝ pɨ láa yaa gbǝǝnyaŋrǝ kɨtǝ láa lɔ mɨ ŋ ko ŋ lɔ ŋ pǝ láa lɔ mɨ ŋ ko ŋ lɔ ŋ pǝ o po turu ŋwe wǝ ya wǝ lée yee nǝ fɛɛwǝ.